Áhh ñih cha puohh áh cuaig la báh cuaig nii fúh lai no áh nain fu, ni fu ko taig náh noh ñi cha-cha kó ssóh ko áhh áh jo ni fú a si nah-nah, nah no je tzá la jo ji oh noh mju chia tzá cháa co-co cuain áh puo ñi chai chá la oh ji yaig mju la jo gi oh puo ñi chaig cha náh-nah, nah chiuh la oh jo laig li, li muoh tzá áh no tzáh lai toig laig cháh la jo oh laig cháh laig chimm muo náh chiu ná nho leh náh táh gi chii la jo ji oh li cuo tzáh chiin laig jóh li chiin íh cháh laig caig, laig ká lau la oh ji ho au cháh áh jé ti ja lai puo lai ká lau lai tzáh laig toig la jo gi oh cha naing ko jo noh chi cha tzá au báh éh chi jo au éh caum éh jo gii oh aú laig-laig caig áh jóh chiin láh ko naum puoh óh jo loig ná áh sí áh chin gui la jala la la goh ji aig cháh la ba muoh nji tsá la ca níh náh ko jóh Aig la jo oh ka aig gii áh aig peih muoh au shia laig cuoh laig toi au laig cháh éh la go lá go áh ñi jé cha nain au li neig tzáh jo la muo tzá mju jo na-na shii na-na jáh tzá mju jo gi áh joh já tzá mju la jo gi oh ko noh ñi ah giéh yíh tzá aig puo de já láh chinn jo oh ñi tau li buoh úh ñih chim muoh áh jo la oh jo a lai-lai je tzá kóh nó la soig áh cuian ja láh a chinn kóh puo áh joh la áh ñiin shiu tzaí.